In ley morning when I wake up I like to eat rice yeah because I na know how my day will be so when I wake up in ley morning I start my day I eat my rice I go a part from from my normal hustle.